Kure mndu moose fiile wonka ndene kwai veiva mkoli saa njo sana mwongo saa njosafo binadamu shi mkamilifu fo, chomanake hata mungu nale mmanya kaeka mria yakiwa ya saba kambotere chashi lakini iteta loli kila mfiri njia foizsha sana le mpendea mungu saikwere kwa binadamu njooza lazima uwikona kachia shimvudoko falia ni shinda le lazima ikoka cha shi kdoko kusudi vushi ushinde kwaza muwa staki kwevaka na shaju kwamba kwenga kana achi ni mlolia aliengia ngim sahi na njesche wamba kusudi ushi- ushinde kwa hio binadamu weshimume vamkosa saa njoo safo lazima chiwe kwakwa kaloli na kashashi